اذا كان بالامكان العودة للزمن. بحب اروح الى زمن الحضارة الاسلامية بالاندلس. هذا الزمان كان مليان بالعلم والفن والثقافة. اقدر اتعلم من العلماء والفلاسفة اللي كانت موجودين في ذاك الوقت واشوف كيف كانت الحياة بهذه المرحلة المهمة من التاريخ الاسلامي المجيد